Ahabw'okuba by'obutegyeki tihiine orikushoboorokyerwa eki arikukora. Naaronda eki ashemereiire kukora kimuburire ahabw'okuba naaza omu by'obutegyeki, baazamu boona tihiine orikushoboorokyerwa kwete kwetegyereza. <hesitation>